Fômba fanamboarako pija zen̈y <hesitation> Zah zen̈y kôa fa man̈amboatra pi- patin'n̈y piza an-tran̈o, zah zen̈y mampiasa lafarina antsasaka kilô eo aharaka leviorin'n̈y tain-kakàzo àby in̈y asiana tsy ran̈o may be, tsy ran̈o manintsy koa fa leraleran̈y abôka eo amin'zay asian̈a sira in̈y amin'jay zen̈y bolobolain̈y atambatra amin'zen̈y jiàby zen̈y.